Gny lave vaisselle na hoe masiny fanasà lovia da- da tsy mifagnalavitsy loatsy amy machine à laver igny avao izy io fa gny maha samy hafa anazy, izy zay zakany zehoky, lovia, raha nihinana fitaova fisakafoana regny gn'anazy gny dioviny fa tsy lamba. Da mba hialana amy gny vatan'olom-belo manasa migoza mikosoky magnisy savony anazy sy ny tariny, machine aby avao gn'asia gny fitaova hanaovana anizay da sahala amy robot io gn'ahiny. Vitan'igny misy- misy lera kontiny, vita igny, teneniny tegna, vita izay madio gny lovia. Zay gn'asany.